Köö mó e jïï gá jnⱥ fyy kiaa la, jmýý’ kié’ kuⱥ iⱥⱥ’ e re tⱥⱥ’ rá ka fý e xin mý pápa, mý ngý mýý, jy e jö e tⱥⱥ’ ä’ kiä’ mý jñǿǿ wÿÿ mý e kuⱥⱥ jö, ejö lýn jnⱥ jïí e jmⱥ fyy la.